Fomba hanasako soa ñy tañako: -Mangalaky savony aho, na savony fanasà taña, na kiliny, -<ptoa>Alà ñy tañ'eñy sasà rano, lafa baka sinasa rano i, asia kiliny, hozà soa, -Alà iaby ñy lotoloto mbeñy.